Nte lafita otoo le la. Otoo parisiko otoo wo lemu keebaa feŋo ti. Parisiko nte mu keebaa le ti. Otoo, ka wo borondi wo le beteyaata. ii. nte fee i niŋ motoo ti parisiko otoo loŋ keebaa feŋo ti